أهلين! شلونچ؟ اليوم عندي فكرة حلوة. إيش رأيك نطلع نتغدى مع بعض؟ يكون في مكان هادي قريب، تعالي نتجمع ونقضي وقت ممتع سوا.